woor mood masinai sosai hany biyadama. Latta oot ni koodo numa be hoorama ko, ko oot o hefta be basira jima ko, e gambor woor walad mo sosai halatto ko mako biyadama.